Gn'agnahy zao ny fomba hitako hoe fagnamboaragny sindrisakafo hoe mahasalama nefa sy mampiova gne sirony, da hagny amin'izao avao izy sy hasia raha maro, ohatry hoe akondro, asia voatango ohatry, siramamy avao defa sy mampagnano anazy sy mampiova e sirogny io.